أول شي بختار نباتات تتحمل إضاءة قليلة وأتأكد إن المكان كمان يوصله بعض الضوء الطبيعي، ولازم اروي النباتات دي بانتزام، وأتأكد ان التربة ما تكون مرة مشبعة بالموية، ولازم كمان استخدم تربة كويسة، واكو- أسمد النباتات بانتظام واقص كمان اذا في اوراق ميتة او تالفة، واتأكد من تهوية المكان، واراقب النباتات بانتظام عشان اتعامل مع اي افاد بسرعة، واحاول احافظ على درجة حرارة معتدلة وابتعد عن الاماكن الباردة والساخنة جدا.